Ita hataholi pasti kadang ita ini tatao talelak sona pasti ita tatane hataholi cara tatao na lo bek supaya ita bisa talelak.